Laha zaho mana hotely ka mitaray amiko zany i mpihina ao rey, mpivily rey, volaniko avao hoe laha mahay miketriky iha manino laha miketriky antranonao any fa tsy amiko atiky.